باش نغلفو شي كادو كنجهزو الادوات اللي خاصنا بحال البابي كادو نجهزو سكوتش و الشريط اللي غندورو على <hesitation> الكادو و البطاقة ديال التهنئة و المقص غانخدو الكادر غندورو عليه الورق ديال الهدية و من بعد غنلصقوه مزيان و نتأكدو انه مافيهش تاشي عيوب و من بعد غنزيدو شي لمسات اخرى فوق الهدية مع الصاق البطاقة ديال الهدية